कृत्रिम स्वीटनर जन फैदा छन जनकि कैलैरी थै कम कन मा मदद करदू। वजन थै काबू कन मा। हमर मदद करदू। अर नुकसान ना। संदर्भ मा हम देखा त यू हमरू स्वास्थ्य थै प्रभाव पोड सकदू च जनकी मैटाबालिजम पर असर या कुछ लुंखून थै एलर्जी भी ह्वे सकदी छन।